Sizlarning birga sayohat qilishni rejalashtirayotganingizni eshitdim va men so'ramoqchi edimki, men ham qo'shilsam bo'ladimi? Qaysi davlatlarga bormoqchisiz? Qaysi shaharlarni aylanmoqchisiz? Qanaqa <hesitation> manzaralarni tomosha qilmoqchisiz? Ular haqida menga ham aytsangiz. Men ham sayohat qilmoqchi edim. Lekin aynan qaysi joylarga va qaysi davlatlarga borishni hali rejalashtirganim yoq. O'shaning uchun sizlarga qo'shilmoqchiman.